Ine tlen okachi nishpaktia melahua kin matia kuzhin nishpaktia in moli tlen se tlalilia in moli sek tlalilia chilpotl kil pazas ajojolin este molato se yiknenelia se yitlahuazol sek yinenelua nipan komal se kintlalia melahuak in kokomalzhin se tlahuazhas in chilpotli luego s yetlahuazhas in pazas por ultimo se ye tlahuazhas in ajojolin pero in ajojolin cuando se tlahuazhastika melahuak yeka yes chukozhin in tletlezhin por que intla se tlatitilia san nen zhekuini in ajojolin san chokozhizhin in tletlelzhin san nimakatikan hasta yikhuiksik in ajojolin se tlalilia iztakl para mozhekuiis kosa por que in ajojolin tleka semi nen zhekuini nipan tletl pues se tlalilia iztakl se ako zhezhekini se tlalilia se cachito se zhukozhizhi de canela yeka yu iztaistle Yeka se yikuakalazhan in chilpotli yeka in atl se ollatsin kontlalia in atl huan se kuakalakattl in chilpotl huan pzilla se yi kuakalakatl niikan melahuak yu konkuito intla melahuak yu konkuito tla melahuak se untla iskalti de piome melahuak se yiskaltia de piozhizhin den zhukuzhizhin se yi kimokuia pues yikipia melahuak san yi non kon yek se miktia melahuak se yek miktia in pio se yikuakalazha nika miek xonakatl miek ajos iztakl cilantro colantro se yikuakalazha ni caldito kuak yu huiksik in chito nikan aver tlen nichonpajti ine kachi nijpaktia nin nin in moli nika in pollo de kinili este kuakliklash o de crioyo nikan se se nizkalteka huelik okachi huelik kisa in moli nijki huelik non den de pio kuakliklahs pero nijki in chito de melahuak de res non se mokuiti in carniceria nijki se mokuia. In chito de puerco non chito non den lechon o este melahuan de tlen se nekis de tlen chito se nekis pero ine kachi nikpaktia den de crioyo den se kiskaltia in tlamo kiskalti pues san yi non pero klamo aveces de kan kiniskaltia in piozhizhin nek mokuia aunque okachi okchi patio den de crioyo pero kachi huelik kisa in caldo kisa in moli huan tlamo amo ni kasi pues san kuakliklash kachi huejkahui huksik pero okachi pus nijki huelik yeka yu huiksik in pio tla de tlen ono onikasi intla yi non parejo de crioyo o de kuakuiklash yi nik tlalia yek yek melahuak yihuiksik in chito yeka yu huiksik ye niktlalilia se casguela ine nishpakti achihuas in moli de casguela de paltlak tiktlalia nipa in fuego nipan tletl yeka inpan melahuak pipinzhin manteca kintlalilia. Kuak yutotonia yeka kuak tlalilia yeka yu ni kuecho inin melahuak in chili in ajojolin pazas tlen non yu niknenelo yu ni kuecho nipan licuadora nikuechua nitlalilia kuajkualakatikatl kozhin luego se kintlalilia pipinzhin in caldo den pio pero sek nijki debe se colaros nikan cilantro amo kuikas san puro atl puro caldo yeka yi kuakalakatikatl tlen melahuak in moli yes pues tezhahua debe yik pipizhajki nen nishpaktia cuando ijkin mlahuak no dia nishtatihue no iknihuan nishtati no maman ine ni paki huan nishpaktia malhuak aver tlen amo nikpia nijki den ne huei melahuak se gran guei fiesta san chukukuzhin yes sen dia pero aver tlen nono to techtako non no iknihuan aver no maman aveces pus kiema nichpaktia in pastel pero non se kua amo nikchihuilia bueno amo ni mati se ikchihua. Se veces san se kua nikan pueblo yeka yi huei tiknemaka yeka mas pateleria yeka se yi mokuiti pero jin pues amo aveces san kinmaka se pastel pero kachi amo kachi kinmaka melahuak intejuan importante kachi importante melahuak in tlatlakualzhin tlen nono ken san yu kichi melahuak se ikchua nijkki pipinzhi arroz se ikchihua arrozhin intla se kuika melahuak nika zanahoria nika chicharo huan huelik kachi kisa melahuak ni cacaldozhin in pio se ye colarua in caldo yek tlalilia in arrozhin kachi huelik yimanki in arroz kachi maka sabor in caldo in pollo melahuak se kua in coca nikadeben in coca intla agua aveces nikchihua atl de jamaica kienin chihua in tl de jamaica pues bueno kana se kakalazha in atl nika shishiti de jamaica. Pero ine tlen san de ijkin ine rápido melahuak de yeka tech tonal yeka ni tlayoal san nikipachua in suizhizhin de jamaica yeka melahuak nikolaroti nika se huei jarra tlalilia melahuak in zhopelik azúcar tiknenelua yeka kisa in atl de jamaica nika suizhizhin jamaica pues se kua central o san niki tienda niki nemaka yeka ashan ni pueblo huehuezhin ako fuerza se yas solontinemis san nikan se motlakuentinemi pero ahora si de cada kien ni tonal ni tiempo intla kashilia pus yahue melahuak hasta central kan tlakua nochi pues ijkon se malhuan si dia ine okachi melahuan nijpaktia melahuak in momolzhin.